<hesitation> Haala tikkere bo, to ɗum, to mi nani, kalima tikkere ko waɗantanto ɓernde kanjum woni, goɗɗo feere, waanne ko haanda, mo waɗanmaa ko haanda, mo waɗanmaa ko a yiɗa, koo mo fiyee, koo mo huɗe, koo mo ñaamani, kare maa, koo ceede maa, ngam emo raara mo ɓuri cembe maa.